لوكان جاء عندي قوه طبيعيه خارقه <hesitation> لمساعدة الآخرين، منحبش الحزن، عندما يكون الشخص حزينًا <hesitation> أريد حقًا التخلص من هذا الحزن، حقًا لوكان عندي القدره نحي الحزن من الغاشي نخليهم سعداء.